Vallu, canguallu canguallu ho o xhiká ho kuanoti dakidiñati xaku no té teité naxhiká na yu'úté, naku grocero tiña'a <hesitation> ndoti xa'á, kito inka na yu'ú, tenguan xakuno dueño teté nrakuroté te nani tutí ujun.